Neco ca igual yahyahtimemi mestotuh. yen nun neco yayah neco en veces. pano tecualotl, neco, neco panoteneme. pahpano chichimeh, miaque chichime momacah. neco, neco pahpano ua pos en veces se. nah nachihchiua pos tehuan tichixiutiyah. ¿porque?, porque tlica pos porque. yehua cocuchca ipa uhtli ua tehuan. tichoxitia tochichiuan, uan mistotu. pos niyihqui niman momacah uan. yahyahtemeni campa uhtli uan ye nun. pano miacti, miacti yulcumeh Pahpano pero pos tehuan amo tiquihquis. ica igual, pero, pero pano numiati. chichimeh yulcumeh, palo ua pos tiquincaquih. tiquincaqui de por sì, tlahtlacoulchucah. noso uahuanouah pero pa siempre panoticateh. ca igual ica tunale, ica tunale pos amo. uahuanoua porque oncan ticahcateh pero ica youali pos yoticohcuchih pos. yehuan ya quihquisah Quihquisah chichimeh, quihquisah mistotuh. quihquisah quiquemechte nuyihqui di co. como oticactuyah yenun cone, pos ompa. tlahsole pos amo itpihpiah piso, pihpi. tlahsole, pero pos campa quisa. quiquemechte hasta vehvei quiquemechte Pos nochi quisah nompa, pero pues. tiquinpihpiyah yulcameh, tequimpehpiyah. neco miactih, miacti yucumeh yahyahtenemi. ica necuh Pero amo nancomihtaluisqueh amo. tipihpiah quiemah uncate miac. yulcameh ca necuh, en vez tiquimita. couameh cua, amo vehvei tziquitzitzin. pero quihquisa ica iyouli, nuso cah tunali. en veces tiquimihta ca necu tiquimihmictiah. oc tiquemitah tiquememictia cuac amo pos,. pro quiemah quisah aveces, quiemah quisah, mm ya es todo.